जे हाथी रोहे, जे काई सोब भेलान रोहे। ती तेरें काई राणीने हतनी रोहे। ने जे तीनरी हाथी नामली एक सुन रोहे। ते तेर मा लेकें पानी भी भरें पी सके। तीनी सुनदवार चे खानू रो, खानू खाई, ने जे तीनरा पीड़ा रोते। तीनंग मालम नी रो, कि जे काई अगल नहीं तांगाई दिचु काई रोहे। ती काई तीनंग हेलिकॉप्टर रोते। नुपंखुण दियां तोसो घुमाडे, तीनुगने हेंरे एरवार काई कोरें। पानी एरवारने कोसा कोरें, पी येने कोरें, तीनुगने मलाम।